Rí najumu̱ꞌ ikhúú rí tsú mabáá kárú ma̱ꞌga a̱khui̱ jañáá rá, tsíkhrua̱ꞌjo̱ꞌ má kásí méjánꞌ rá pero ri naju̱mu̱ꞌ ikhúún rá kuando rígá xógíꞌ piesóo̱ rí ndayóo̱ꞌ rá, ndayóo̱ꞌ rí ma̱traꞌja̱ nakhúu̱ rá llántóo̱ rá, xógíꞌ rí náa̱ niŋu̱u̱ꞌ rá, rí náa̱ rí nambu̱tsraꞌmáꞌ rá, xógí rí náa̱ náa̱ miraꞌjun rá, náa̱ magoo mi̱dxu̱ rá, ngaa̱ siémpré mangaa maxtáa̱ tsú ma̱ꞌgayóó rá porque aske má ríꞌkhui̱ rá xtáa̱ má mbu̱júúꞌ rá na̱nguá ma̱ñaa thrugua rá, ndoo̱ má wíji̱ nathiamindii̱ꞌ ngaa̱ xkhua̱nii ikhruaꞌjo̱ꞌ rí sobre rí xú karú rá porque rí tsikhruaꞌjo̱ má kasí méjánꞌ ja rá. Ngaa̱ xkuaꞌnii ikhruaꞌjo̱ꞌ rí ikhúún rí xtaꞌdáá xógíꞌ rí ma̱jmaaꞌ rí mi̱dxu̱ jma̱a rí tsú ma̱ꞌgaayóó, xógíꞌ mi̱tha̱ya̱a mú rigá xógí mikhaꞌju rí awúún iju̱mu̱ꞌ ju̱mu̱ꞌ ikhúún ja rá, rí ma̱ꞌgañáa̱ꞌ xógíꞌ lású náa̱ nandaaꞌ ikháánꞌ.